पाकिस्तान को इतिहास जटिल और समृद्ध और कई महत्वपूर्ण घटनाओं ते भरौ भाव है। जौ एक भारतीय महाद्वीप से जुड़ाव राखत हतो। आधुनिक पाकिस्तान को गठन चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को भाव हतो। जब भारत के विभाजन के बाद इसे एक मुस्लिम स्वतंत्र राष्ट्र घोषीत कर दाओ गाओ। जो विभाजन मुख्य रूप ते धार्मिक आधार पे भाव हतो। जेके नेतृत्व मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना कर रहे हते। मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना ने जौ तर्क छेड़ो हतो। हिंदू और मुस्लिम अलग अलग रहन चाहत है। तौ मुसलमानन के लाय एक अलग राष्ट्र बनाओ जाए। ईके पहिले पाकिस्तान को क्षेत्र लंबे समय तक विभिन्न सभ्यताओ और साम्राज्यो का केंद्र रहा था। सिन्धु घाटी सभ्यता जेको दुनिया को सबसे प्राचीन सभ्यता मानो जात है। जाकी शुरआत पाकिस्तान में ही भयी हती। ईकब बाद मौर्य गुप्ता और मुग़ल जैसे कुलोल महान साम्राज्यन ने ईखे ऊपर शासन करो हतो। उन्नीसवी सदी में जो एक ब्रिटिश शासन में आयी गाओ हतो। लेकीन चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को जौ आज़ाद हुई गाओ हतो। स्वतंत्रता के बाद इन्ने लोगन ने क़ुल्ल चुनौतीया सही। जिस्से राजनीतिक स्थिरता सैन्य शासन और उन्नीस सौ इकहत्तर में पूर्वी पाकिस्तान अलग हुई गाओ हतो।